शुरुआत में आसान अभ्यास पहिले दिए खुद ताने और ढीला करें। कोई हलका योगदान करें, जैसे तारा सेन और गरमाईश म्यूजिक पर हल्के-फुल्के हाथ पर हिलावे। तालसोल में चाल, ढाल, सीखें। नाट्य शैली चुनाव जय से नृत्य हो। जैसे कथक भरनतियों स्टाइल हुई है। हिस्सा उसे स्टेप बनावे। नियमित अभ्यास तीस चालीस मिनट। एक दिन करें धीरे-धीरे और गति में सुधार होगा। वो ध्यान संगीत पर म्यूजिक को समझो और भावनाओं के साथ नाट करो। आराम नृत्य के बाद देह कोटिला छोड़ो और आराम, करो ऐसे करोगे तो जल्दी निपुण हो जाओगे